Pada pendapat saya tentang perubahan iklim ini dia boleh meng-boleh menjadi suatu perkara yang baik, boleh juga satu jadi perkara yang buruk, perkara yang baik tentang perubahan musim contohnya musim hujan, sudah tentu keadaan akan lebih jadi sejuk tapi kalau hujan tu terlalu lama boleh menyebabkan banjir juga. Jadi ada pro dan kontra dia.

Tokoh sejarah atau lagenda terkenal dari negara saya Um Tun Mahathir kalau saya Tun Mahathir.

Saya dapat telefon pertama saya semasa umur enam belas tahun Um pada ketika itu saya masih bersekolah lah ya saya menggunakan telefon tu Um saya rasa terlalu lama tempoh saya menggunakan telefon itu sampai saya dimarah oleh ibu bapa saya.

Langit kenapa langit biru Um langit biru sebetul nya Um menandakan bahwa awan itu Um cuacanya Um agak baik lah Um memang bagus lah dia punya cuaca.

Saya suka warna merah dan juga warna biru merah ni kita tengok satu warna yang panas lah berani kalau biru ni dia menggambarkan ketenangan jadi saya suka warna merah dan warna biru.